بعد عشر سنين من وهيكا بتمنى إني نكون عروسة وعندي صغيرات بحزاه وبحزاه، وبنعيشوا عيلة دافية بتكون عندي خدمة نصرف عليها من غير ما نضيع الوقت متاع نهارى زاد نكون عندي راجل نحبو بعضنا، ونكونو صحايبات يعنى منحبش مشاكل أنا أكثر إنسانة محبش مشاكل فى الدنيا ونحب نكون زادا جريبة من عيلتى بيش ديما نيجى بحذاهم يجو بحذايا ونتلم يعنى نعملوا لمات.